Aya kongoi mising, ane ang'ete sait taman ak aeng' nepo karon, <hesitation> ya kang'eet aa asa, <hesitation> auun tokeet, akaa akapang'an tukuk chuk chepok ko sait notok, netya ang'et awe imbar, <hesitation> amitwogik <hesitation> ee nini amitwogik chepo karon apaishe <hesitation> sait aeng' nepo karoon, aya amitwogik chepo chepo sait sis chepo peet, apaishe sait lo nepo peet, aya ak amitwogik chepo koskoleng ko <hesitation> sait <hesitation> somok nepo kemboi, <hesitation> ko.